mu-frii tayimu change, inchichangaho-nenyanga hucha mukanisa, ate inchichanga mukanisa mu-frii tayimu change nalo-mala naloshaho nebasale bange hushalo

Chikasii chekhuramba nga khuli mu! mulukosi, ekasii nga khulima newaramba nga olimulukosi, ate lundi onyala waramba wakhola ngoli mumutambo ekasii nga khukhwaya chikhafu, ebyo byosi oramba mumbuka yee mubuwangafu ate onyala waramba mumbuka yebulayi. .

kabo kamakobi kamafi-kamatiti kano kawelesha bahasi chika-chisende chichinyala chabayeta bachaka nabo bibyasara hushalo hwefe, nebiindu bino byayetele sana bahasi befwe behushalo sayi habayendeleya bulayi mumakobi kamafwiti kano

Babelwachi mushalo basabilaho babandu, babelwachi mushalo basiha babandu, babelwachi mushalo babulila elomo yaa-wele hakaba

Balindanga bilimwa byabwe hubusolo nga bafuwanga ni kamalesi eee baramo embolea eee bibyayo bibicha hulya babichunga bihonakisha taa ee nebanyalisha hubona bari bafuna bilimwa bilayi

Yani butambi bukila basasi bakhasikhana khuyila babana khumasolelo babana bekhala sa engo nga sebaramba taa, abana bekhala sa engo bawamba bikosi bichamu.

Khulwekhuba bali nende bibyambaso nechinganakani chindayi sana.

Bakha babe nende omukhasi mulala nga sebakendakenda khubakhasi ano nenano taa, belinde mungo chabwe nalundi, bar! bya! ni! ni! barambisye chikondomu.

Khunywa kamechi buli lusuku, siyeta mwibili mwefwe khubamo kamechi khwala khuba nende chindwale nga khumurwe khukhutanya taa.

Embifunanga mumukunda, bilyo byekhulya imbifunanga mukunda ewange, bibindi nacha nabikula musoko.

Bukhala buli mukhu chanjja babana, buli ndi nga babachanjjile sebanyola chindwale nga munyulula taa.

Babandu bakhulu khukhwokesya lukosi khubakhesya, sisindi nebakhulanga ocha niye simbi wesyenda simbi niyo ali, nakhaloma nenawe wema bulayi, warekeresya nisyo khakhubolela, saloma newe kholoma taa, omundu omukhulu ngaloma ewe orekeresya.

Chipikipiki chili chindayi nabii lwekhuba chikhubirisya muchi! musyalo syesi emotoka ekhachamo taa endeke nayo ebirira busa mwipanga yakhwolesya musipiti awandu esi olikhocha wola khangu.

Babandu bakharambaa banyola buwangafu bwekhukhwiba bibindu byebabandu, baliba nende enjjala engali engo wabwe, babandu bano babonabona mushalo.

Bakhasi khusyalo khwefwe benyikhana balime, sembona balima, babyala kamatore, kamakanda, kamapwondi kimyoko, lundi bakhasi khusyalo khwefwe bakhola chikasii chebibyasara, bakusya chinyenyi, bakusya chinyanya bakusya bibindu bikali busa.

Khuli ne khurya babandi nalundi khulinende khukhwisamo bayaya lukosi, deni nga khweshilemo lukosi khwokesha babandi khuri lukosi lulayi khurya khushalo.

Nga namalile khulya sye akoloba, inchichanga nasikama aasii nalomba lisaala nenacha nakona.

Inyechanga chai kumutikhinyi ne bilyo byekhuchilakho nga mandazi ne chapati.

Ese khuchuma esikalanga sa engo nenyayakho kumupira.

Khurambisyanga chikhafu, khwarambisya kamakhono kefwe fwabene, khwarambisya chipunda yee! nibyo ebyenebyo nibyo khurambisya nga khekhulima bilimwa! kimikunda kyefwe.

Khuli nekhurya khubindu byebabandu bali khusyalo lwekhuba khukanibwa khwokesya lirye fwabene nefwabene.

Esebele seyenyikhananga yaba enyalu taa busa chindwale chiba chingali nabii.

Enchisaya yakilile babandu bakwara bulayi babandu besyamo babasyabwe lukosi, bamayi bafwara bulayi, bafukhama asii bakhesya bandu basani besisakhulu.

Aa! khurambila alala khurera khuchowachowana lundi khurera khubalaa, ewe nokhola wengene, sonyala waba nende kamakesi kamalayi kakanyala wakhola wachowachowana taa nenokhola nebabasyo, orera kamakesi, kano nako kecha kaba alala basi mwachowa chowana.

Indi khubalekela nende khubatila kalaakalaa bosi bachilakho nende balamu.

Yee! basale base nga barerere kimima kimibii khusirekere, mbekhsya asii nabawa kamakhula, khufurira elala nabasomesya bye pipiliya nio wele akana

Embuka esi nawulilamo khukhwikhoya khukali napilakho papa napilakho mayi bosi nabasima indi mwanyala mwansala mwanchowesya balebe.

aa kumunyakasi nekhukhari nenakwo mu eria mwefwe taa, khubukulaa--khukula chisola khwa chirumikhila, khuli ne chisola nicho khurumihila chakhuwa buwanga ate nalundi khuli ni bibindu nibyo khulanga khuli khuli invata, biyusya kumulilo kwesola yino kwaba nga kwe kumunyakasa, ne kukhola ekasii nga kumunyakasa kumwene

Indi khukula chidata nende khumanya bili mu-eriya.

Buli bulayi sana khukhwisinga kamechi buli lunakhu lwekhuba khu! kamechi karusha buchafu khumubili sebuwunya! kumubili sekuwunya taa lundi kamechi karusha khuluwa khukali khumbili.

Babonanga bubi omwana omukhana khufwara elongi, obwo buli bubwoni khubira mubandu bakhulu u! nga bekhale, obwo buba bubwoni bwe angaki sana sana.

Bakhasi banyalanga khukhola ekasi yekhulima, bakhola ekasi yekhutekha nekhulinda babana .

Esindu sireranga bukosi khungudo ebukanda babandu khufukanga sa chipikipiki nechisiipidi chingali yani aba kha-arakisya somanya alikhacha yena taa.

Bulomani bubechanga mungo papa nemayi.

Khufunanga bilyo nga khekhulima, khulimanga kimikunda kyefwe khwabyala khwaka lundi khwalinda byachowa khwafuna nekhwalya.

Eee bukhala buli mukhuu mumudu oyo okhwonakile bulindi, nga wakhukholele sindu siibi mala ewewe wamwiyakhile lundi wokeshe khukana, naye kanabe ne lirye

Mumikunda kyefwe khulimanga kamayindi, khwalima kamatore, khwalima fwamba, khwalima kamapwondi khwalima nende kimioko yee! byenebyo esii khulimanga mumikunda kyefwe.

Aaa khwisinga nekhwenye khuloba khuwunya taa, khwisinga buliwakati, wisinga asubuyi, wesinga ne-akoloba, nebali bakhasi benyikhana besinga lukali sana lundi wafwara chingubo chimiliyu, wesinga nende esabuni nolikho nende bisawu-bifura bilayi biwunya bulayi weyakhakho neshakila waloba khuwunya kumubili kwowo bubi taa

mufurii time change, nenyanga hulola kumupira, nenyanga hucha huloba chingeni nende hu hu hukenda hubona basale base

Indi basakhulu baba bamenya mumayisya kamalayi nende khubawa lukosi khumenya muchingo chabwe bulayi.

Khusomesha khurekera babana khuba ne lirye mubandu, sinyowa ewewe oba nebikholwa byesi babana bowo bonelakho baba nelirye.

Bya sosyo mediya bachile nga byawukhanya babandu bakhwale musambo indi, bokesyana kimima kimilala kimimoyanu nabii kikhenyikhana khaba nomundu khukilola taa lakini onyola omundu okundi kapikile entresiti alikhalolelela lakini samanya sifuno syasyo taa.

Basasi barekana nebabana babwe bakhole! bayukhekho bakhole kimima kimilayi, nebabana bano bamenye bulayi muli nambo lyefwe lino lyebukanda.

Benyikhana bamanye bari muniafu lufu lubii lundi bakhakholanga busa khukhwingila mubindu byebubwenzi tawe, bekhinge lufu lwamuniafu.

Aa basasi balala balekhanga babanabanyowa baba busa balekhule neshakila nekhwabona babana bano sebakobola khangu taa, lakini benykhana basasi bano banyowe balange babana babachoweshe bulayi, babachoweshe nende kumwima kwesi benya babe nenakwo, nyo khuloma khuri omwana enula yama ngana, achowa nga wamuchowesha.

Bulwale bwa corona bwonakisha bibyasara lukali sana, sekhwaramba taa, kamapesha kesi khwaba nenako khwalya kawa, khwatamba enkenda yatambawo, bulwale bwakorona bwaba bubi nabii ate bwenikhana bwichine buche buche buche buche bwibume munyanja yekumulilo.

Indi khukhweyawo nende khusimulawo.

Babandu khusyalo namwe khusirekere sebafuna tekinologi taa musambo indi singa kumunyakasa sekuliwo taa, bindu nga bya tekinolochi khunyolikhana bibechanga bikume sana kakila bibindu ebyo byenyikhana abundu niye kumunyakasa kuli.